Punna na pallu ki jangang intu lohe buangang na a'bangsa punna maing ri gerek, ri pasala ngasek i rolo bone lalang na nampa di hukbu ngase i bulu-bulunna, punna arakki ballo ri pa palluangi ere punna arakki injo hekbere ta rubbu bulu-bulunna riek todo na tunu i punna arakki injo jangang a ballo i rasanna jari punna maing mi gitte mami arakki pallu apai, a'bangsa, punna arakki pallu salai ka panaik kale jaki ere nampa injo ri sare todo'mi sarre na'rurung raung lemo injo punna a'rakki a'pallu-a'pallu jangang sitannga jene' beda todo intu punna arakki a'lahara a'lahara jangang, jari punna arakki a' lahara jangang langsung ji ri pallu intu jangang a, nampa punna mate mi intu jangang a ri pattapanga lampa todo maki ammisa kaluku, nampa ri paru' i jari jene' mi jangang a maing todo mi injo kalukua ri paru' punna maing ngaseki ri pasi campurmi, nampa ni sare mi bara kaju' nampa ri tongko mo, na di harrung-harrung i atau punna andaki a'lahara jangang Kulle todo ji injo janganga di polong-poong caddi na di haju palekko na injo punna baju ki palekko, tala sikidi to rampa na nu lohe, injo rampa na sarre, lasuna pute, lasuna eja, lada caddi, lada bakka, jahe ouh na lohe buangang na maraeng, nampa punna di pallui di tumisi asek injo rampa-rampa na, nampa punna jene' mi di panaung mi injo jangang a, nu mainga ni polong-polong caddi sumpae, maing injo di kaluerei tarrusu, sa'genna tasa', jari pakuaji injo kapang batena di pallu jangang a